E leydi Brazil mo un danyu fuf e Wai fijo bol, ngam kamɓe woni ɓurɓe yimɓe e Duniya wawugo fiyugo fijo bol. Kamɓe wodi Ronaldinho, Pele, Naymar, Vini Jr, Marcello e fijowoɓe boll ɗuɓɓe. Be koshi kofije fijo bol ɗuɗɗi e tariha.